-ny tena zava-dehibe amy gny tanora, indrindra tanora gasy aloha gny mandeha amy Université amizao fotoana zao. Satria nagnino? Gny mpampiasa tsy de mipadia olo tsy nandeha amy université loatsy. Ndre nandeha amy université aza hanao manao anio no tsy de mahay loatsy da mbo tsy raisindreo, fa indrindra hanao tsy mandeha amy université. En plus n'izay koa aloha, hagnampy gny tanora zay gny hampivelatry gny sainy, hahitany tontolo vaovao ka tena zava-dehibe ary ilaina gny mandeha amy gny université.